<hesitation> Ghi mu tsighumun mun sinna muhummanci Sinna ai amai kafin mun badiyuʒa to dama tun da mani tun ghi ma-hyi vurɗi mu ma vari ɗi duniyai to ma nguli ghulhubughuma ya ndaka badiyau, ya ʒaɓa amai ko ƙanna subu subu subu buga ghansin hyi subu subu hyi subu walaƙancinu hyi subu limayu hyi subu taa mayayu to de sai ya tigyiɗa garasinni tani bu ndaka ɗa va a'a Sai ta ndaka ta ɗa jinan bu ti jinan ba a'a mun ghi naha wunwi amma ghi Laya jinan ta ba Laya ta ba haluʒa, to ghan–ghan babunasi babunaʒa a Layu ʒa ai lyusi, sai ta ɗa a tigyiɗiya mun gaba nahusi to ya tigyiɗiya sai tu ndaka tu ba nahuʒa shikenan, to daga ɗi'i te'e can a ndaka–sai dai ta babunasi bu ndaka ɗa ai ghi halu baʒiniyi pu kwi kwi ƙan wane ca ba nginʒi ba wace to taba a ndakyi Sai a batti gma ta ɗa ta ba ƙunyiʒu sai ta ƙwi mamutaʒa a ba ti ƙwi mamantaʒa ta ɗa Lhuwuʒa can ga a bati ƙasina a ndaka ʒha wali khin cicu. Davuwanasi yabu ndaka ʒha wali khin cani, can kan a ndaka ʒha wali khin gaʒawanasi watau wahyituʒa ɗa u'njukwa wane ta bu layuʒa inji davasi, Davasi sai ta ɗa to ghi fakhi ghi hala badiyan ti davani, ta ba wane wane wane a toshike nan ai <hesitation> ai ʒau to shekenan to can gma a ndaka khiya wuyana ta cau ɗi me ɗi ɗi ɗi memakwan davasi, amma pa can a ndaka ʒha wali ɗin ʒhewali wi a ndaka ʒhau a ndaka ʒha ɗi maimakon ta davasi ta ɗa wane bu tigyiɗuni wane bu njukuni wane bu ƙhinna sabulin mun cahyun wane bu ƙhina wana'a ta cahyun amma cici can kan ɗi han ƙhimasi khin ƙhimasi a ndaka gyisha'a ndaka gyisha. Amma gaʒawanasi wahyiyuʒi be'e ƙauni wulthina tap ai mamu ciɗa wan ba hyi layiya wan ba hyi Layiwi can tayi khin kirkinu can ta ca wuyeni ti subanu can ta ca wuyani ti wulthinu to da ma tun da wa Layi to wan wu ndaka khiya haka yan wuyani ɗi ƙhinwi wa bu si wa cati lthin Wulthina sai wa ɗa ɗe hyin ƙan ah <noise> sai ya kama ɗi fakati.

Gaja-gaja ga wa kuza va ai wane ba ma <noise> buma ma p'i njikhi ai wane bu camu kaʒa wane bu camu kaʒa sai kai ai wannan, to fi wi a zhiti lthiƙan ga wu ndaka naha Wulthasi wuna naha wulthin ni ɗi buggi ƙanna ya faka ya ʒa lthiƙan ɗi fakati ya ɗa ai wane in njukhi bu fakau unjukhi bu fakau a a baʒin ʒakwatan ni u'njukwa a'a ʒakwatan ni u'njukwa a'a kai hyi ʒakwatan bu hyi ndaka badiyu ʒa ai a ndaka tsiga kwanyi kaman yadda ma tsigamu khin macanu <hesitation> ko kaɗa a ndaka tsiga kai a ndaka nahu ʒhi ma'u sai fi badiyan kawai ba hyi ndaka ɗi ya to ya biya jaana daga jaani yabi jaana shike nan sai ya ʒha fai ya ɗa hyi ndaka badiyau to ya badiyu gma ba hyi badiyi wi wan pu sai wu shekaru wu naha lthu ma'u Lthiƙan ca be Lthiƙan Lthiƙamu daban lthiƙanʒi daban, kullum ɗi hankal ɗi hankal sai wu shekaru kaman raa amai saboda khin we ba wu nahyi amai da ya wa wa bai amai sai wu shekaru fuɗɗi ami ci ɓa bugyinu balantane. Ca Vurda-a saboda khin we'e sai ci shekar lthi fuɗi ca ga vurɗa wuti sai ci sheari kawai raa ca ga vurɗa ti wu raa be'e saboda we ca ba wu nahyi, amma kayani gma wai wa kuɓa ma ci kapin wa khiɓa ma <hesitation> ca ɗighan ngalamun ai jif ʒakwatan naʒi bu fakau a a mai mai wala kaʒa ca kama lthavi gma ca ɗa rugugugu. Gu fi hyina ɗa tsiga ma yanhyin to tabu ʒha badiyan ta kwa u'ma nagarti kaman ni daa, dan ni daa um wabu ba wu badiyi amai to ci ca ndakhi ƙasin ma ghikhin diyuni ni ƙahyin khin yahyiwi, ta vinahyi wati cati durai, ca ndaka piya ga khin, amma kayana'a to kayana ma ci ʒhawu ma walayu ci ʒha ma walayu ci ʒha ci ʒha ɗawu ma va ci ndakhi ƙasinu p'a lthiƙamu yi kulli ya ɗa ai ci balthi va ƙasin to wuna kayani babu nahakhi daraji <noise> jifana, mani dai kawai ma tsiga khin t'ivana ko daraji mamuntaza ko daraji babunaʒa ko daraji wani wi ƙasin, amma va wa ɗa va wa kuʒa daɗin kaman daa kawai ca u'mu to Sai wuti wuti kuma daa ghan babunaʒi a khi ʒuna a khi ɗunu daga ƙuwayo wabu ndaka ʒhiba ɗi fakati wa ɗa ba wu ndaka ʒhiba ɗi fakati wa ɗa ba wu buwi wu gyishaya sai ya ɗa tap tani ta diyuni hyi duyuni bu kirkina tani a ndaka ghi ndaka ga ci wunani, to da we baya u'mau, babu wi u'njukhina ko ya cuu kyautana ko ya dai wa ndaka wa ɗa halau, saboda khin we kullum. Badiyana ni daa ta khin unjukhin juju ta khin mutuncin ba juju ta ba ma naha daraji subana, kuma kowini ta kuʒa lalle can lalle hyi diyuni ni kaʒa, ko ʒhiƙuʒa a ndaka iya ndakaki pakhi wuyu ko yayi <hesitation> naʒa wa ndaka ghuma khin can Sai wu khin can sai wu wa kala kat ta ai na yayin yayani baʒiniyi tan. Amma kayani sai dai bashena sai basheni ko mamutaʒi ma wa kuʒa va kai da Alla mammtaʒi ma ca haca ma ko babunaʒi ta hacau to ai wuna ga sinni gma ga a mbasita haka caba muna bujihyun, ɗin yan muna buji hyinana'a yani ba fai yani buya u'ma bani kayana'a ghi khin ni daa ghi khin ni kayana'a babu nagartai saboda muna bujihyun Ghinshina t'aya ghuma a gode.